So tawi a yiɗi luwde mobel caggal leydi, a jokkondiran e luwooɓe mobelaaji. Ƴeewa tawa tawi aɗa jokka yamiroore dognude mobel caggal leydi, so tawi a heɓi duuɓi mun. Ƴeewa kadi papiyeeji ma fof tawi ene timmi. So ɗum iwi, njoɓa coggu asiraas hade ma dognude.